<hesitation> tso wetri tsutsugà tɔ tsɔ yi ɖe wetri amatɔ̃lia mea, ewɔna, mi wɔna agble dede be dɔwo. tso mamɛ mi ċna bli, ku ayi ku etɔwo. Tsɔ yi ɖe wetri ma me. Emawo enuawo enuku me wɔwɔa, yi mawo. enuwão be kpakpa, o trɔ dona akute ɖe nemu ne mi ɣɛ nuwo vɔa akutea miatsã mí sɔna akutéa tsɔ ɣɛ. tsɔ dona ɖe dodomɛ nawo kaka va yina. Enuwã, trɔ tso wetri amadĩ a tsɔ yi ɖe amashiɖekɛ mawoa, kuteawo tsã wòtsa yina ɖe ɖoɖoƒe ma koa, mi kpɔna wòtsa gbɔ. Ne trɔ dzo lé amashiɖekɛ a trɔ tsɔ yi ɖé amewo, ekeme ma loa, mɔnɔ va dona nuƒo ne mi. Ne mɔnɔ va do nuƒo ne mia, amekewo ayi ɖe, meɖewo yi na tɔdzi le mia gbɔ. egɔme bé o mena lãvi ku etɔwo. Mais etsia gblena ŋ'ɖewo ne mi. Ewɔ tsà vayi, le wetri tsutsugbã tsɔ yi ɖé amevea lé ƒe méa, o mana katsi ne mi ku étɔwo. mi ɣlɔna nyigbã, mi yɔna katapila ku etɔmawo o va wɔna dɔ le agblea. Kpɔna anyigbã gbɔ ne mi. fie ne woa kunu lea, o kunawo. Ne anyigbã ɖe dza wɔdɔ nyiɖe o trɔ kuinɛ né mi. mi yɔnɛ va wɔne ne mi. Keye mi trɔva dona nukuawo ye nukuawo dzenadzi nyuie <hesitation>